أتمنى إني أغير إسمي علشان ما هو عاجبني، وموضة قديمة جدا. حاليا أشوف الناس عندهم أسامي خفيفة جدا، ومميزة ولها معاني رائعة. أحس إن أنا ما عندي هذا الحظ <hesitation> كان عندي حظ سيء خلال تسميتي. أهلي سموني على إسم جدتي فكان إسم ما هو جميل.